Ninimiap la walo morona bun, eba rale bunang agarit eba gagas bung meba bumaning pageap, leba rale gagas bung ga man fafale buong o uro ninimiap la walo morowa bun, ebet bubuo ba pageap agarit. Gagas bung kan ga bumaning ubiap, gagas buong kan ga bumaning kakep, gagas buong kan ga biemaning mirier pageap na luguan. Leba rale gagas buong talagan bumaning mirio pageap. Non gat pageala miralawa ma, o leba man tuguranang agarit, mimi kubap a iro tara eba man guraming a garit ga rale man ubi ming, eba mionang un pula. Eba man pulamin memaun lop mim, man pulamin me maun kualapmim. Eba man pulamin me pageap a tale gagas nung maime, eba ma pulamin me maun lop mim ga kualap mim, ure ninimiap la rale muru ure ninimiap, ninimiap ureula kiro. Namo eagan gagas ming me ubi min nau ubi, ubi ming le milim pageap, ubi ming le milim pageap me kekep are. Milin bualama, milin kiribam, milin nirobu, milin mirier pageap ganam, kakau milin mirio pageap meba mimaning, paiang iro ninimiap ming ga lop mim tubiat. Eba mionang agarit, karukan a pageap ba laba puang irami. Eba man fafale ang agat ming, ure man pulaming are me maun lop mimi man pulaming are me maun lop mim na luvuan ga kualap mim. Mirio pageap le a me mimianing, gagas ming maime eba mimaning ninimiap uta muru. Eba meonang na luvap mi la murum, eba mi maning pageap la ma gosarming nasait na komiuniti laba me manim mirio pageap, me <hesitation> eba owameng ninimiap ming, me nunumiap ga gagas ure la walo gan ila gari bun, maralap la man bup to ties, man bukto ties la busit man bais o migana ang morowa, me baman buptang leba o bulai, obulun urio ties ga bunang na gagas la walo gan bun maset orait mimi gan magoulap, buat gagat ming agarit, ga man guraming agarit. Miarang agat ula muru, ga uming maset me laip ba mim leba maset ogarsarmeng ninimiap ming ga lop mim tubiat, ga mimagotmeng, memalomung na luvap mila murum mi maioming na naup la o mai o kepkep ga maionama mana na kimabip. Irio ra tara la man mionamat inamanip agarit na luvap. Tale mime na kimabip maiam non inamanip, tale oumeai kinamam. Meba maionang ga lop maiom ga kualap maiam, mionamat agarit na gimabip, maiam non inamanip. Iou, irio non nap la rale temaung. Tale temaong me ba man ogasar buong it agarit. Na mo maubin naup meba bunam mana ga lop buam, kualap buam, lop mim tubiat, meba maionang na map la mau, maubi. Are kimanam la obi me maun, ba maionang una. Mimi gat inamanip airo tara la magiming, malagiming malagaulap mim, buat fafale ang agat ming, magosar ming ubiap. Ga aming kimanam, me ninimiap leba mionang, ninimiap leba minaning una. Leba fafale ang agat ming, sore agat tara ure la tale mumuru, laba tale agat ming me inamaniap tubiat. Leba miona leba man agat ming me, agat fafale ang agat ming, ba rala gan mimaning pagea me kekep, eba rale mimaning pagea meba puang iro ninimiap ming, ebat man fafale eng agat ming ga man pulaming it me maun inamaniap miga maginim ga ogasor ming <hesitation> maro famali ming, eba maset mionang unagat ula muru, ga maset magosar ming ubiap, meba puang iro ninimiap ming, ga lop mim, ga kualap mim tubiat. Niupla, niupela na, maro laman ogosar ming, ninimiap leba mionang una, leba fafale ang agat ming eba mani laba puang ira mi, karukan a pagea ba laba puang ira mi, are tavurus buong me iro tara, la man mi buo ana, beginara ong morowa ma mirier lap ga nam. Buginar o morowa meba bumaning. Pagea na luvan, tale ba, bunang it agarit. Orait iro gan taim la man, mumaiora kain, kain pageap la mumaio nasaet em maset olugut bung ninimiap buong, maset bunang una ninimiap bung it, leba maset ogasor buong meba buarim, buarim pageap mila murum la ualam it morowa bun. Mimi gat kubap i iro tara buat agat ming agarit, mionang la magosar ming ubiap. Milim pageap me kekep, me kualap mim ga lop mim maionang maramirie na lap ganam, ba mimaning ninimiap ula muru na lugap mim. Ba mimaning ninimiap ula muru na ties ang, ties laman bais o magana ang morowa me bun, urie ties laba puaring ga bunang una me ninimiap bung ba temaieng. Eba na man agat buong agarit rala gan bumaning pagea ila muru, talagan bumaning ninimiap ula muru, eba. Ninimiap buong na luvuap buam. Mimi lon magaulap laman loplop miat agarit maset tara agat ming ga miara teap ba, mim meba maset omiomung munamap ga lop na iro tara laman bunama ana. Eba ralagan omiop giginanim, tale gan omiop giginanim na luguap, nasaet na lotu, nasaet na a komiuniti, morowa leba oginarang, morowa leba alang gagas miun. Tema maning it le mimaning ninimiap la muru. Leba mionang ga magidar ming lop mim. Man kadik tung it me, lop la man maionama iro tap nuap ula giro, man merano bunat ula muru o ula giro. La rale mumuri lap mat nap. <hesitation> iro urio ninimiap, taim laman tapmio. Gaman tapmio o urio burunam la iso. Ga man mirano urio bonat la giro. Mena neap mi, mimi gan lama meavo muvarap. Mimi gan lama, mirano muvarap me miun. Leba maset agat ming, ga maionang merio pageap, eba mimaning ninimiap ula muru rubiat. Man miona ma na miririo pageap laman magasorming. Talagan mimaning ninimiap ula muru, talagan mimaning ninimiap laba mionang una gana luvap mim. Talagan mimanim pageap mila murum, talagan mimanim pageap maset, meba ovuo meng ninimiap ming. Non gat paga, mimi lop, magat ming nagap mim, maionama tale gat memaning gagas meba magosar meng ubiap, are ma miolang mitmat pageap, ga miaring gagas ula muru mela ubi ming me maun magap mim. Meba maiong nagap mim pa parak, maiong apau, maiong pebuam ba maiong a buluma na birom leba meanang me maun, leba rale, me mearam mirio pageap. Ba magasor ming nagap mim, ba tafameng me parak ga ba meving. Muana, la rale maset mealo gagas. Mearo gagas un paparak la man mafaleming it. Man tale mionama laman maset un ninimiap ula muru meba magosar ming mirio ubiap me na gap mim ga irap mim, la kualapik meng ara, ga irap mim la laipuk meng ara. Meba memaning, parak meng maset, meba memaning ninimiap la muru, tubiat. Poiang iro ninimiap leba orausang morowa ira ma, ga ure, gagamilir la baman lenlugut tim nagap mim. Orait non gat pagea, mimi lop laman monama na usingnualap ma, mamagiming inap mim ga nagap mim, mionang na usingnualap maset magosar ming ubiap mim, ira nap la man mionama ana miarang ninimiap ang morowa buat. Magat ming non pageap tubiat, magat ming non pageap la giram. Mat, magat non pageap la tale mealo ninimiap mung mealo kirinim mim, miro pageap buat agat ming maime, urior bur, urior burunam, la giro la mime mearo ga urio bonat la mime, la mime mirano mime bonat o, mialot bagarap miun, talet ninimiap ba ialo urio bonat miun. Temaieng, miaring agat ula muru ga maset ogasar ming ninimiap ming meba, ninimiap ming leba lot ga laklagoba nauro inamon, are ties ula waru, bumebup to na buk tabu, laba nomiraun naga nung ga ira nung eba iot ninimiap nung, la laklago ba na uro pianam laurup. Leba rale naptang ties ang ira nung ga naga nung, ninimiap nung kalait pinis ang nauro inamon laurup, ba rale naptang. Non gat pageap non gat pagea naring ties ang morowa ga na mung una, meba. Ninimiap nung laba maset iot. <hesitation> temaieng non gat pagea viun magaulap miaring ubi, na ubi me <hesitation> ninimiap, buat agat ming agarit. Ubi la miaring, ugosar ming ma pageap are, nagap mim tinan, la mime magosar, mime magosar tavelip, keap, iro tara laman miaviam ara marap kiap maiam inamaniap mila pasokmeng neipma, meviam ara me na ubiap mim, tale gat ma gosarmeng kiap, man u paparak laman ogasor ming, la miava louna, ina man miavu na marap maiam inamanip ila pasok meng la ma gosarmeng pa tale gat uma bu na tavebip, karuk ara. O miolai ra muro murinim ula muru maiong, inamaniap ga magaulap la mi me magosar miro pageap. Are mirio pageap la valogan morowa save bun, meba magosor bung mirio pageap tele ba mafale bung. Ba punang leba magosar bung, me ba buabung paparak una, bavim kiap me nau ubi, bula mapa gulot la pula agau buong nau ubi, bula agof buong la buaro paparak. Paparak ara kaukau, tapiok <hesitation> aduma, pepup, sigapup ba buram ga masuvar buong, na miro kiap ga muvo lukuan, luvan. Tiro lama uma i bura, na kain maing maiong <hesitation> migana, ol tuga taip mila pasokmeng neipma. Laman u miavur na kiap maiap pa kaip buam ara, na ninimiap maiong pasap buo tinan, la rale gat man ubabu tala gat man buabu paparak maiong. Man buabura paparak na maro ubiap, kaip maiam la pasokmeng neipma, legan ninimiap buong urio, ninimiap buong un morowa leba maset bumaning, pagea ita muri na luvan. Leba rale gagas buong, talagan bumanim pagea ila muri na luvan gagas buong kan, ga bumaning pagea ila muri na luvuan, are bumaning kekep me. Konup laba maubing na baranim bumaning kekep, me man gane na baranim la nabung ume. Olsem o ubing iro kekep la ogasor buong. Eba bunang a garit, mimi kubip ai iro tara, la ba tale ogasor ming kekep ba mionang un ula moana ira mani tale ogasar meng kekep tale gagas min, me pagea me la miabu na gimanam, ga mimaning kekep. Iro tara la bunamara na taim o kekep. Iro tara la bunamara o parak buong are or kekep, magasar buong are mier ganam pageap o kekep. Tale gat a bun are tinan la me la pageap na baranim laurup, mila kekep na baranim laurup ga temabung kan la bume tevurus buong. Le maubin mirie pageap ga iat bum, ga lop buam, maubing mirie pageap meba memaning lop buam, eba maialum niapma, ma. Talegat, tara iro lama fafale buong, talegat tara iro lama agat buong agarit. Tale gat tara iro, man bunang agarit iro tara wala morowa bun, meba gagas buong ira ma ubiap la magosar buong, ba bumaning. Ninimiap ula muru na luvap buam, ga lop buam, ga aiep buam, ga ninimiap leba temaieng leba rale bumaning, mirio pageap me lop ga nagap, are paparak na luvan, eba tafameng lop me parak, ure nevarara, muana ira mani, palala ming it. Tale magosar ming ubiap, tale ubi ming, meba memaning lop ubi, ba memaning lop paparak, eba memaning lop, pageap mila murum na ninimiap ming. Urit agat, agat ga gagas leba tale narang agarit un morowa "neptang" ties laman bais ong, miga ire, miga, migana la waramo. Are miridai laman ogor ties, mar mirie lap ganami. Neptang urie ties ga naring. Mi ninimap nung tubiat. Eba man nating ties ga ba rale agat nang ume, eba man naptang it agarit, ga rale agat nung ume, ba namaning na ninimiap tubiat. Are iro tara la vala morowa bun, meba bunang ana, magosar bung ubiap me munamap bung ula muru. Tale man fafale ang agat buong, tale ba man agat buong agarit, tale ba man palalabuong, la ma, uro ties ang morowa, laman buptang, leman bunang laman buptang ties and morowa, maralap na ninimiap buong. Ba bumaning gagas ula muru ba bumaning ninimiap ula muru na luvap buam ga na gap buam ga irap buam, ga temaieng ure ninimiap la walo morowa bun. Buat bunama, iro agat agarit, buat bunama, meo nama iro gura agarit, agat ming me tubiat ninimiap ming, eba mionang gane mani, ba mimaning pagea gare mani, eba mionang ga kulapmim ga lop mim are mani. Eba mumuruba ninimiap ming e ba giro ba. Eba mumuru ba ninimiap ming eba maset, miarang agat gat maset magosar ming ubiap, ga mimanim pageap meba temaieng ninimiap nung ga kualanung, ga lop num ba tema, temaieng ninimiap maiong na luvuan, ebet man naptang agarit ties, ga rale maning ninimiap ula muru. Naptang ties ang ira nung ga naga nung, ba iot ninimiap nung nou uro gimana la ninimiap ula muru. Eba man agat nang agarit, talagan maning pagea, laba puang ira nuo. Eba naieng ninimiap nung, bet fafaila tomat, bet i la no loving nuvarap, ga muvara ra, ga rale gat maning pagea ila mumuri na ninimiap nang. Ebet fafale eng agat nung, eba talegat maning lop nung ga kula kualanung eba rale gat memaning pagea lebar manolang lama no iovang nuvaraf, ure a gaure meng ara oii, tagagat me maning pagea ba ila muri, na ninimiap ma iong, leba maset ogosar nang ninimiap maiong, ga ma nula laba noioving nuvarap, eba temaieng ga eba tevurus meng, eba tema-meng un ninimiap ula muru. Ga gagas ula muru laman nume nualo maun, ga ties ula muru la nume nualo maun, ga memaning ninimiap ula muru, ga meonang poiang iro ninimiap maiong leba noba nau uro ninimiap lauro, temaieng.